Nkyɛ mɛpɛ sika osiandɛ ndɛ akyɛdze bebree nara nkorɔfo wɔdze ma wo a botae fofor tae ekyir. Wotum dze ma wɔpɛ nyinara keka akyɛdze no ho a sɛ ennyim a ɔannhwɛ ne yie koraa na edzi wo dɛm. Naaso ɔyɛ a akyɛdze ne koraa bi wɔ hɔ a wɔdze brɛɛ wo a ehu dɛ mfaso biara nnyi do ma wo. Naaso sɛ wɔyɛɛ ne sika a nka dɛm sika no ebi koraa a biibi hia wo ibotum dze atɔ na a adze a ɛpɛ dɛ ɛde yɛ no edze ayɛ. Na sika no so mpɛn pii no mpo wɔmmfa mmba mbekitsa wara wo nsam'. Wɔdze fa mframa m' ma w'. Obi mpo hia mboa a woso botum dze sika no aboa dɛm nyimpa no na ɔnnkɔyɛ dɛ akyɛdze a akyɛdze ne bi wɔ hɔ koraa adze kye do a na asɛe no nkyɛ mɛpɛ sika.